يابا الف الف الف مبروك ، وشيف كل الخير ان شاء الله والولد الصالح ، بالرفاه والبنين - والله يعني اشقد ما تتخيل ، كلش كلش فغحتولك ، حبيبي انت